Fitaovagna fôtotro <hesitation> hita amin'ny <hesitation> tômôbily, <hesitation> môtera agnanjy malôha vôlôhagny, avakeo vôlagna de misy carrosse be agny igny mazava hoazy, de seza e <hesitation> tamiagnany e, de vitre agnanjy iry.